Takɔla duusego <hesitation> de la sɛla n pakɛ paa. Sɛla n sɔi la takɔla la bilma ti sapemesum dɔla ki'ira. Hu takɔla san dɔgɛ ta paɛ beene ti hu ka duuse ba hu nyɛ ti hu vo'ose la dɛgerɔ. Hu mi san vo'ose dɛgerɔ la la ta'am ta ba'asi wa'am na. Bala la se'em tu hu wan nyaŋɛ iŋɛ duuse hu takɔla suŋa de la, yia daana hu san ta la dɔɔrɔ takolɛ koo hu tari la kuto takolɛ ti ba yi'ira wuu louvers la. Hu wan dikɛ sɔɔ piise piise dee dikɛ fuzanɛ ma'alɛ ko'om nyaa duulum duulum. Fu ta'am tee fuzanɛ, hu ta'am kelum dikɛ fuzakaŋa nuu le ma'am nyaa duulum duulum suŋa ti la ana suŋa.